<noise> yang kita tau cuci pakeang pake tangan itu sebelum tong cuci pakeang yang karing tadi yang kotor tu tong tonoh deng aer tonoh <noise> deng <noise> aer dulu abis itu bokor satu tong kase taruh rinso kase taruh rinso pakeang yang tong so tonoh tadi tong kase pindah di aer rinso abis dari aer rinso tong rendam sadiki supaya dia pe kotor kotor tadi tu dia kaluar biar tara banya me dia ada kaluar abis itu tong ambe sabong sabong cuci pakeang <noise> tong ambe sabong itu tong bundur ambe pakeang satu satu tong bundur kase pindah di aer spul satu lagi <noise> abis itu kalo so cuci samua yang pakeang yang tadi tong so cuci kong so kase pindah di bokor itu tong kase kase taruh aer satu di <hesitation> tong kase taru aer di bokor satu lagi <noise> bokor itu tong spul spul abis tong kase taruh aer di bokor satu lagi untuk taruh dia pe pewangi pakeang <noise> abis itu tong rendam deng pewangi pakeang abis tong spul ulang tong ramas kase ramas kase karing kase taruh di karanjang deng tong sisa kase gantong saja.